leddi Thailand ni leddi un di ɗo mari babal sosai bo ɓe ɗon mari nyamdu sosai, ɓe ɗon rema malori sosai, ɓe rema al'kama, ɓe ɗon nyama malori sosai ɓe nyama malori be takai ɓe ɗon sa'a malori mai ɓe nyama, ɓe ɗon waɗa jeleouf ɓe nyama, ɓe ɗon bo waɗa indomie, taliya, be nyamdu dai je flour, ɓe ɗo bo mari bana alayyaho, ha be salad kujeji ɗuɗɗum dai ɓe ɗon mari.